Ny kolontsaina any Chine ndraika ny fahalalako anazy dia tia magnao magnano fanatanjahan-tena dia tia milalao magnano kilalao resaka fijerijerevana amin'ny fety reny ohatran'ny magnano pôzipôzina bibilava dragon reny io ny ataon'izy reo any.